Rajniti mein samjhote ki bahut mahatvpurn bhumika hai jab alag alag vichardhara vare log ya partiyan milkar kam karte hain tab samjhote ke madhyam se abhi ek dusre ke vicharon ko swikar karen ek madhyam marg per aate hai. Isase kam krna aasan ho jata ho aur koi badi samasya na aate. Bibhinn vichardharaon ko milana rajniti mein bahut se log alag alag soch rakhte hain jab inki aapas mein baat hote to samjhote se vah ek dusre ki baton ko sunte hain aur samajhota karke kisi ek sahmati per pahunchte hain. Isms sabhi ko bhala ho to hain. Samjhauta karne te rajnitik starta bani rahte hai jo do ya do se dusri jyada partiyan ek sath kam karte hain to samjhoto se sarkar majbut rhte hain aur har koi apne vichar vyakt karte hain.